ia, vitsiky, môko, valavo, rabosy madin̈iky àby io aviô irô amboa madin̈ika àby io. Seval ndraiky elefan, bàka eo rekin maventy bàka eo balene àby io.